شوف راه عادي تحس فالاول بشوية الخلعة فالطيارة و لكن وماتخاف والو غير حاول ما امكن ما تكونصونتراش معاها حاول دير الكاسك و تصنت للقرأن و لا داكشي لتيعجبك وصير معاه ما تفكرش انك فالطيارة تخيل راسك كالس غير فالدار و لا راكب فالسيارة ديالك و هكا غادي نوصلو بخير و على خير لا ماتكون فيك ديك الرهبة الكبيرة